Mavulwa vulg nu takiya dig dagala damaksi naganiga marviɗ machudagha nda kwanna digdagaldamaksa digi mung valarahin dagal davakwahin ksa sarajij a mud kiskaya ba pall dga zunnwa inda ksa saraha ksa saraha vavaka kwahna dagal dama UK vakwaha kada ta dagal farko digi innagnay davakwahin ka mung nidigin mung makaranta vakwahin digina thir mung vakwahin ba ɗek ka ba da farʒha ki makaranta ada ɓagan ki makaranta ku aghda ka ada thigan thimakaran dagake ɓagana ɓag nay kidiʒin makarant vakwah vakwan maksa vankwanna ma danal dig da vakwah keda ɓa makatantun ɓa makarantin ɓa makaranta vakwah ma ɓagana ɓag kmakarantma ɓa inba ɓagan kthiraa anɓagan makaranta ɓagan kthina ɓagan kmakarant kaga dagal nidiʒ ahin a thikai thig kidigitah ba shahshahshah vakwahina mung nidigitah wuvak wurg nudaa vulak vulg nud kidigita takiya mungkuma ba wuruk wurg nmd baɗum nidigi ba wurak wurg nvch vavaki ma takiya ɓagabaga kwan kidigina dagal ning da vakwahin tun ba mung nudaa mung ʒarabah vakwahinn mung li dalar dig davakwaha chingana ching nay kidigit tariyatr vakwahin ba gaba kidaya takiya diyana ɗiya nuda takiya tarihiya digi dagal vakwaa digiya mung nidiʒi marakwah mung kathra mung thər, mung makarant ba shagr, mung na nudah ndakwani ba mung ma kwana ba mung ba kwanna ba mung kwana mung nudan ka adaɓagnhda radasagalr nay dagal dama UK na ka da sagal vulwa nud kidigi vulg apachunitiya kada sganay kada ɓagana ɓagan ɓagan ki makarant. Ma thingana thyəng kmakarant ndakwani inda jongan thab kidigit tuvukwa tuvakwa digrrdigir ka da ɓagana ɓag kidigirdigira vakwahina ka da gwuya sas damaks ar nai kskay ma sanagh sig da maksina kada munga, mung ksu ksig kussa mung nussa saruha an ksu ksaraha ma mai nsarahin biya nga lba basanaya dagal damksa inda kusu kusar bavakwan biya kaa ɓag ndar nai chiya dagal damaksa sarah vakwaha in ma ɓagana ɓag ma ɓaga ɓag kmakaranta aba gigasig damaksina kada ʒharak ʒharg nud takiya ai ʒirmdigi shgha maksa sarah digi ɓaga ɓag kmakaranta vakwah maksa sanha sirga sirg kidigitah maksa sarhha digiya ma ɓaga ɓag digituhtsa ba manga nidigituh ba shahshahshaha davulak nud maksa sarah digiya kada ɓagan nin ma ɓagan waha sa da maksa sarah na ghiragha wai na dga wayigina mung nudah ba ɗek limiyagah ndakwani arba mung vakwanhina, asarahahindakwani mungo, li larabah ndakwani arba mungo udah ba shah shah shahma arba mungo maksa saraha ma ma ʊk vakwahin dun UK yin ma ma vulakak vulg nud kidigina mung hi taga takiya UK na vavak marawa ma bagava ɓag nudugut manvakaya ba vavak maraw UK na mung nidigi aɓag ningk kada ɓag makarantin kasas ɓaga viig palla, viig buw, viig ɦkrɗa, viig unfad viig thib aba vavak pal aba ɓagan kwana ba ɓagan kwana ba ɓagan kwana ba ɓagan kwana ba ɓagan kwana ɓagning ma UK shagir nidigi ba maraw kiskai mai nidigi marawha ba gine gine yahin. Udah mavakwahin ndath vakwah mung nakuthy ba shagr ba luppan ahina ba haragha hinahina hinkalagha ɓaga ɓag nidigi ba həɗikin ndakwani ba mung kwaba ba ghiɗək ma kwanag naya ba dagagala anug ba baninin ba kwana indagal dama vakwahin naya navakwa kwahna kgdd wukrant wurg takiya take ka da tsagan kidigi inda ɓag naya ka tsagu kɓathirahar in ɓag nai vakwahin ka da dagal nai daɓa agalgan bakwah tukiya ah ɓagar afakwahina, ɓagav tvanaha ɓaguv wanha agh margan ning vakwahin dun yasarah ar nai nitr ɓathir ɗek- ɗekin takiya gidi giiyi gidiya kada vultir thaɓinbi ma mung bagh da ɓagh ɓa saɓagha saɓag ming kɓathragh vakwanna adagalagh digiya a dagata ɓaga ba ɓagan kthira ba ɓagan kthir ba ɓagan duu abaka kwahin nitr arba mung ba dum ba ɗum kada ar sas dachi kada ar bathigan kwaɓan aɓa ɓagan kwaɓivakwahin aba thigan saya aba ɓagan kwabin vakrah aba thigan siy mai tha lambaghi kada sas dachi ma gingha ging khineha vakwaha maɓagha ɓag vavakins agha ba digina ma ɓagha bag kra’ayi ndakwani agh ba dasagha aghba ghuya sas da ndʒiganagh maksavuwa kada ɓag digin ɓagha ɓag nudivakwaina kada ɓa dir nud dvakai aghɓagan kthir dvakai ɓagan kthir dvakai ɓagan kthir dvakai kada mulku mulga nina dama tubuk tuvuk amma magh duniya ko da mung nuda ah mayah ɓagabi digalni dama u. K amadbiy ka inda dagal nai dama jaman jaman vakwahina shagir nidiʒit dagal vavaka vakwahin mung nidigiti shah shah shah ha thaɓa vakwahin ma jamanin thaɓa. Maɓagha ɓag kmakarant ndakwan mung ba thir thira ɓag na aba dagal nugna ku bagh jonigan kthigatrna thija digutr vakwahin aghda jinigan maghba saya baghɓa ɓagan ba ɓagan ba ɓagna, ba ɓagan ba ɓagan toh kada ba mung nidigitah ba shah shah shah inwu digi daksna si dada kwatakiya ah a kaitsin innagadagal daksa sarah ba haninin awa nagning ba ɓaganin vakwaha ma ndavghi ndavg nud kwanin kidigat ba hinanin am nigh nuamma takiya kaifsim gaskia digi innagnaya ba jiirar ditatakar dyaʒhigila inna dagal dama UK naya UK ma mung nidigitula gwarant digihl ba dikiɗikiya ba wura wuran ba gabaki ɗaya udah ndakwani armai takiya ɗum, ɗun ɗun ɗun ɗun band ga gh ud baad valagi mai takiya chiya chiya hinkalbi ma takiya a hing hingai khaarbiya a ɓaga kwar ɗumbi mai takiya aghda bagan kidigitaha sai ma shah shah shah shah sai ma mung waha sai mung waha a gidʒig gidʒig kdagala agidʒig gidʒig sas dama mota agadʒrg gidʒig kwarahana ma vakwahi ma sas nidigitaha arɓagama arba ɓagana aba ɓagan ning kdigitaha ah ghwalvin tsim dgan andya dig da vakwahin mang nidiʒitah ɓagning wa dʒagara vakwaha kwar kwarin ma wahin kidgitih amma kaga yandʒu ma dighal diga takiya dagal dig dal iga ghwalvins dama kwah daldiʒ damaksa saraha madʒiga vakwahin nin kididgitaha. Ah ai ɓaga bag kidigit fa ata kwaha jakwaha takwah takwah kaga sas jabukwan nidigita takiya smuɗa ka diʒi dagala kal kal kal kal kal kal yaddi girghin girg kwayuwagh ka sas tavakwahin ksa ya sarahin kskai ba shagir ba ɗiki ɗiki ka ga kuma ya li nah maksin ma nageriyin vakwah kimi li gyəu gyəuhanin wani ar mai ma mai min takiya ar ɓa digituha ka ba ɓa digi marawa kiya takiya kthzvna kal kal kal kal dagala, dagal ba yaddi ɓaga bag nidigin asarah kal ba ɓag digin as abaga kwn a ɓa kwan aɓaga kwan aɓa kwan mai nidigitah mar dagal takiya kalkal kal bi toh, in ghwaɗina ka sas nin davavaka kwanina ghwaɗ digi ba ɗikɗiki ka dagal davaksa sarahna ka sagal dabathiraa ka dagala kasadaɓathira ka dagala ma kisgh kisg kusaghha nalahgha nalaghga ka guya sasagh kəskəgha agh guya ndʒiga maksagha takiya vaka kisa tsim shagri kiskayan kada ndʒiga nin maksin na ndʒigha ndʒig kuma kaga shagir nina kaga antuk kiskigha. Ka dagal ninghs ka da cina amtak ning da kwani ba ʒarhagh ndakwani archng amtakro baʒ ngwasahagh ndakwani archinga umtakro lihvigh kiskigh ndakwani archinga umtakro ku ba war ba takiya ba shagir ma dighal dig davakwahna amung nidigitah ba shah shah shah shah avulak nud baʒ kafa ʒigatr ndakwani ba shah kitr ku bawa ba ɓulga ha digin ma kwatram aghba ʒhargan takiya ina bakwana inna bakwan bakwan ɗulah ndakwani ba maraw mai takiya ka da dagal ningha ah badʒal badʒig wahin, gatu dugutah ba dyədyan badyən mafugha fug takiya agh digi maining dʒivakwahya mudiya mai nidada dʒivgani ma mung li dʒiva ma ndʒigani ma vulakak vulg nud kidigi takiya ana dagal davakwara ama anud kiskaya gh indagal davakwan naya takiya kwan vavakna in wan nangnay kdagala mai tag kuba ku kuwar nayi in wa digi nag naye kdagal dawavakan ma diginin kyəkun.